طفي الفرن واتأكد إنه بارد بعدين شيل الرفوف انجعهم في ماية وصابون، رش داخل الفرن منظف خاص للأفران واتركه شوي عشان يلين، بعدين استخدم إسفنجة أو جطة جماش رطبة وامسح كل الأوساخ المتراكمة، بعد ما تخلص امسح الفرن بجطعة جماش نظيفة وجافة.